भाई पार्टी तो बहुत बढ़िया होवत हवे गाना भी बढ़िया लगत। हवे खाना भी बहुत स्वादिष्ट बने हवे ते कुछ खाये हाँ। गा मेजबान या पार्टी के आयोजक के बारे में पता है। के पार्टी आयोजन में कितना समय लगे होही मेजबान ला। ऐ पार्टी आयोजन करे के विचार कहा ले आइस हो ही तोके। ऐ पार्टी के कहा से पता चलिस ते। कौन गाँव के हस तोके फ़िल्म देखना पसंद हवे।